बिश्‍वमे तमान जातजातिके मनैंभर बासोबास करतियाँ । अइसने करके अपन अपन जात अनुसार फरक फरक मेलके भाषा फेकुन मनकतियाँ । मै जेदा भाषाके बारेमे ते नाइ जन्ले हुँ मुल कुछ कुछ भाषाके बारेमे मै जन्ले हुँ ओइनन नाउँ बताइ जाइथौं । खास करके पन्जाबी, उर्दु, स्पेनि, रुसि, सन्थालि, अबधि, तामाङ्ग, डोटेलि, अछामि, बैतेडयाल, जुम्ली, गुजराति, माझि, कोरियन, जापनिज, राजि, चिनियाँ तिब्बती, अंग्रेजी, फ्रान्सेली, मैथली, लिम्बु, बज्जिका आउ फेकुन मनैंभर भाषा मनकतियाँ । अइसने करके भाषाके बात करबो कहलेतिति कठरिया भाषा, रानाथारु भाषा, डंगौरा थारु <noise> मगर भाषा, ल्होमी भाषा, उराँव भाषा, राई भाषा, दनुवार, मराठी, तामिल, कनडा, भोजपुरी, संस्कृत, हिन्दी, नेपाली, नेपाल भाषा लगायतके तमान भाषा बिश्‍वमे मनैंभर अपना अपना जात अनुसार मनकतियाँ । भाषाके बिबिधता यिहि <noise> फरक है ।